takuu tina ha´ra intuu ri ve´e ntaari tatuvi ri ta na ta´an hora kuu nta kaunta yuku kuanta kuntenta nùù itu kuntenta kuanta kuanta si´ri taasi ri tana kuuni ri ntikuañu ha a isu ha a lesu ra tasiriri ka ta´ru lesu ha kii tisi´n ñuu ntasiri ña siasiri nùù tina ka ni kuu ni´riri yanu tyati ri ntañuu ri tava na kuunte ri ta´va ri rika kaniri ra tina ka ra sikari yuku sikari i´su iva nu kuntu tina kisia ri ra sia´ri ve´e sia´ri tasi ri kiti tasi ri ta vilu ka ra tii nta´a ve´e inturi yanu ta ti´in ka nu Kuri tuva ri tasi ri tuva ri kani ri kasiri a likuaku ha a koo ha a depende intyi sa´a tuu mii iin vilu mia sati ntoo ñuu ntiu ra tika ra sia´ni ri likuaku sia´ni ri ti´in nto´tee tika ku´ri tu´va ri kani ri kasi ri ra tina ka ra tii sika yuku kuaa ntuuku ri ña kasii ri ku tina a